Ti digh ara okpo obho awuny arooy na use zagh ari ikpoki ne dighi oghom needighi mi to adigh kene kere ari zo. Li bam obho obho ami uloghom mobho eete de arooy aadi na use ikpoki na kuo ghoom ibura, apin okpoki akuom osuma olo ana ta laki a, ana tatue ni apin okpoki aboghom otu, ana ta tueni apin okpoki nton awuny onuma masukul, noghom awuny onuma mabukul ama tapin okpoki aki kar kar olo ana ana tuen apin okpok akuom akoro, tibha ana uteeny okpuk, pana ubhin okpok, okpana enu onuma ogho e lo olo ana ku sigha to loor onuma den tonon aar olo ami tue ni adeghe alogh, ana upuruan aghol, okpoki na nogho gha ni meebaalologhi, bele lao nogho gha dio meehaalo loghi, teizal okpo, ami ami ughol etede arooy ne tugh aghudum eedi okpoki na nogho zeedi no abaalologhi, toyiin ezo okpoki onogho gha dia meehaalologhi ani obho adighi kami uneghe lana lao aghi atede aburulom ne etede ilobhir awuny etede arani, olom obho abhin zeedi obho ateeny ikpoki bobo aar olo eedi neva olo eedi teenipio olo keedi needi iteenyio ineebaalologhi totu olom obho ani obho adigh bho keghe olom bho ikpoki idi na nogho. Zeedi meedian nakoay ibura na noghooy zeedi na ko mooghiil om na nogho zeedi, but olom obho orol gha dio totu needi, ibha adua, aru asi eedi ikpete maar podi na le naporu. Na borogh zeedi na dulogh zeedi te ekpo opo bho po okpolai onogho gha dio mooy me ebaalor, hia aar obho amina dighi kami udeghi kua keghe etede arooy ezo bho eedi ibol iteeny ikpoki bho, eedi ize rooy, eedi neseghe ma azaar inon na arooy, eduughogh epin evamokpoki, taa rooy olo idi kua, okpoki orue dio anogho zeedi miibalo loghi. <hesitation> aar obho adigh obho ikezeghe, aboyom eedi arazarea bho eedi nezuughogh etoboodi, obo bho te egbebhio mobho keedi neeze marooy olo enaan to kol io ghol itu, enaan to peleghi dio, keedi ne peleghi neeze zoodi meebu m ariikpoki obho ari emugh arooy ipa bho onogho gha zeedin ino bhoghia, eedi iteeny gha dio mobhoghia, peezo emugh arooy bho netu nezie zeedi, neberogh zoodi ibha aedi ikpeghi miridian eedi, peedi neemiin ari e mugh arooy bho, ezo lo okodi arala olo otu eedi ozo lo rol olo, oki, bho, otu bho oodi ibogh bho enon arooy ne tolo ghum etede eedi otu bho eedi ebogh bho ooy olo odi na olo, tani ami na <hesitation> kol kua eedi etolan aloor eedi ibha eedi imiin igarri, peedi ogu, peedi odeghe, peedi omologh etulan odi ta ami, ani na kol akol okpoki orue dio anogho mooy neebaalologhi kami agba akunughi o.